Ima ivi ngoma na inde sauti le ngwei we tafuta ii- iindo ideve ile kwametafuta ideve kwalifinikia hodoka na ngozi kwamichia ngozi kwafunge ikoma doro lasi kwa kaba "dongoro dunguro dunguro dunguro dunguro dunguro dunguro" yedua sauti